Mety hisy ñy fahitan-tsika fahamarina añaty ny ñy raha kanto añy. Raha vokariny ñy fihetseham-po raha hita maso añatiny fiarahamonin'añy rey, añitiny ñy fianakavia, añatiny ñy mañondidy azy eñy ñy raha ho volañiny ao, mety koa, ñy raha vetsevetseny, foroñi n'eritreriny, fe raha misy ro marina.